افضل طبعا التخييم عشان هكون قريبة للطبيعة وهستمتع بالهدوء وكمان الطبيعة بتنسي الواحد همومه وغير كده يعني الفندق احنا قاعدين في بيوت مقفولة علينا وبيوتنا موديل وعلى الطراز الحديث. التخييم مختلف احنا ما عدناش بنقعد في اماكن زي التخييم فالطبيعة طبعا بتغلب اي فندق.